Unam s'enyene ifiọk inyuñ ifiak isọp idem ikañ edi ebọk ma akein mme unam mbin oko ekeki ekpun. Oro idighe efuri mmo enyene ifiọk, ebọk anam mkpo nsie ke enyoñ, akwin anam mkpo nsie ke enyoñ, deata efuri efuri unam mbin oko enam mkpo mmo k'isọñ. Ata efuri efuri unam mbin oko anam mkpo mmo k'isọñ, mmo ida ikud fin ma ikañ, mmo ọdiọñọ ikañ. mmo ikud fin ma ete, mmo ọdiọñọ etu, ani sef nsitetie mbup Abasi ete Abasi nsinam ofo onode mmo uti ifiọk emi, enyene naña afo ọdukde otu mmo ọkọduk aka, ofo o. o. ud ebọk ana ededibe, adiana, adiana ọ ubak ato akakama ekpeme k'itie oro afo ọdiọñọde ke enye iyedi idi, ana emem etie k'itie emi akade ndinana ọ enye enyemde ndidi idap, udusọp unyene e ana ababad ini ofo etiede odioñọde ke enye idika ikinana, k'otu itie iba, ini iba oro, idika ikọsukhọ re inana ana ofo ọsukhọde etetie ebed e ọdiọñọke ke midemekede idap <noise> ke ididi idinana udusọp unyene e ebedidi ato ndidọho e ke emo nditoku idaha ika ika ikemen e idahaoro etip e imen e inyoñ idi ọsu osu siak mmo enyene ifiọk tutu. Nte edi, edi okpon unam tutu, ebọk ikponke nte edi, ebọk edi akpri akpri enyesin ami nsidọhọ nte edi, edi imidokke enyoñ, edi adia k'isọñ. Uka ukesima edi ke isọñ. Ini ebohode k'otu oro ini esuk asañade isañ ọsọsọñ owu ndika nkesime e nnyuñ nnyene e, ini emi ediade mkpo ama, mkpo nte nkamka eta mbubreyi, Idisukhode mana itie kied kpukpru mmo eboho itie kied eduọk odudu, esioño se mmo akanamde anam e ekedade da udia mmo akadadeda mmodo ke mbañ mmo esine mmo osioño ata, esioño eta, uka ukosube mmo do mekeme ndinyene iba ma ita k'itie oro. Bedunanam yak mmo adahada umukwe aba.